e ra'ayi amtomi wurtoto ganshiarande leddi gimmi mi yaha to mi yaha mi juro sudu ka'aba e makkami yaha mi homnoya mi yaha "me me me" juro abinan nya nyanare annabi jo entare jukurde nde madinatoh ndo kamganshi am aran ndejia rayuwa am tomi hebi lawol kenan tomi hebj lawol entare baude no njahirai misami yahai makkami njahai makkami yaha mi wadai ziyarangan ton fu nganshi mada ta yahai makka nganshi mada "ndin ndi pamar ndi ndi" kewayi tohmabawo ndom <hesitation> tomi nyahi makkami wartindun ndon hokka habar habar leddi ngondi DubaiDubai bo ndun ndon ngi a ndindun wudu Dubai ndun wudu <hesitation> ganshi ontuki ngiteentare ndumeharka lumotoh ndone leddi ledde ngimmi yaki kenan daga saudiyasai Dubaimi nyi a tomi nyahi ndemi himmoni ngashiiya rayuwa am kenannganshi ndi ontuki ngitee matsayi am pullo